Alura lon li al e al e dizuma ün afé che ti pase ën sima ai cavei, a fa d'aria cauda no, alura al a 'na ventula cun 'na rezistensa ch'a scauda e a sufia d'aria cauda, cuindi a pöl süé cualsiasi coza, a ie ël fon për i cavei, ma a ie co ël fon për süé ël bosch, a ie tüta sorta, a süa tüt lon ch'a pasa davanti e l'ünica coza venta de atansiun përché a ciücia ën müch dë curent